﻿Tab ance ci menta bai rukayya <hesitation> ai da mu danka ayam ci menta malam ayam mu ''yanka mu ''yan ka a zuni wani fa har ka tamani hni fa nuneka tumu sa gdanmufa wani sagdanmu to boni kaye, boni kaye bonima inaina tayuma kooo sakandare ma ikabe har wanio na iyaghegeni ma maita banza mamun ote na marka, na marko, na marka, dugo se a karo ka keke kawai se mu taɗi ka zurau base digi mune ba da duga munakau se zawatanmu da zawatan munaka kuwa wani katalti bulalahini walahi da e mufe kai walahi dumufa kop zawa ma ina bai amma baballiya dan renemun ka hankali damu ''yan chakaranyi se walema malam yi se tannasi tame dama aye, aye man mu tankau to malam ''yan se lan mune da lannemu nakau he digimune da sala ''yamu kawe se mu gamatise ka anka awwalali mu gama tansaka ka awwalikhma haba kai da awwali digisaka da to dkau kamiya abican dana ila yeka kau ina a chawanma dana asake bai dan kawasu ka asanna naku amman har kana wuna kala ''yamu eya shege to ankuni duka ''yan ankuni lentisune de he baballiya dta kaleka kunya ta kalaka chawa kana ka amu ta bai. ﻿Ta kalaka chawa sendatu kawai dugo he detu tankatun da ance ai mu'yai abi waɗi saboka ance kamatuka bai memmen mu ''yaka ayan dacika baine mu jauka ina bai se inda bai dici bebe ci uleka ai inde ci uleka baiye ai chowan ma tungenatumu ka amumu bai, khma ka amuma kare ma nga azuma bga bai amuna dichi mandi ditabai se ci zeka tumu inma bi bai ye ca ƃalaka chacha tumu, ma biye hma ci balti ma waɗi to dumu mu dala canta ayan bai dan saboka mu tyaranka akaci cha kale tyam bai fa cha kala tam bai hmu fedan baitum ye cha kala tam bai ance dan kuti chine ko mala walatumu, mala walatumu mu walan ka a riga mala mu etu diberta jagau mu ''yane diberta jagaye ma wuna ku ma ma haɗa, saboka ance ina dar ema na ''yu diberta jagabai ka tara ma balline ma mala mu etu, to mawuna ma wuna ma hada muwanka yemuha dankaye to, fatta bi dema na jana shakadeka waɗi amman bahne se tanna da ɗari kunnu, inda to barhna dai inda na wuna na hade, to ance da agichi bai na wuna kaye, ance dai kai amman na kala tanta diber ta jaga sosai diber ta jaga na kala tamni ayan sosai, digina e kara. wallahi to banine waltaka ma amma gdi na ɗafite na busketi to da dene ka de na wata kadi bai har na fateti na duba bite, nadubabite ina ta di bai to ance chinasikau, to diberta masarma ika bai, in diberta masarekana bai ma, ekana baima diberta masar, amman cina diberta jaga yan ekanasitamu gam, tamu kai barantana chauta man yutinki kok tambiye chaka biyahni haba tanta harka tamu sosai fa tamta har ka eka base kaka eko base, ma fattaƃi mudu kau mu ''yane kan dayake jlabo ƃin mu kalan tamuni bai, mukatun tamuni bai, ance ci na jalboɗai mu kalan tamum gam ance ka amutun bai ance na dala diberta jagaye ba he na damu kana bai na ina mena a tarama ballili na etu mennau na ene menneye kaba na mata na bai ci na kaba matena baiye nadetu na hade, na dun kukaye na hade ai rere ma dinkaima eka to mastalaatab aise mala ghi dakwarata momi ayan dakwarta momi oyan ai tab ka kawabai haba kai ka amutum bai da kwarta momi ka kawa bai aise aganeka tum maiwa ma matkida maiwa ma ba waɗa ayan asene tumsi ance nala de dafi wase mune haba gid mu bararauka sun tun fa, ance fattai ma din kanishinka numba fifeɗu darai mu dinku. ﻿Amman ko a nga mu bara nebai mukasan suka a akata flasss akata akato flass ayan mu jan tan suka muja ɗan suka a blama indi se men da wadine sai menda ƃin na kaleka kopna asasi bai kuw tab. ai menda e ko ta askaye he ganu kuwtau nagana kuretau, na taka ishetau wallahi mu ''yanta wulakanci waɗi man taƃabtu ina bai menda bi kodayi cina menda bi 'kakwadayi tab bota dabal e ƃin natama da dayi alauchnma, kawai dai alauchau baidai kawede ''yen ta dala bo made ƃine, ance de to da kwarta momi ayan ai mu kalan tamu yiance khma se dakwarta Aisha khma mala kawa ma mashin ga waɗi mashin ance ka men setumu ka bai mala menmu mulanka gi dakwaraiye ma wa leye kuma mu ''yari mu e tu bili mu ''yane iliya mudetu mu bauti mu uli a kukargadu mu bauti mu wai kwayinyin jan mujani anko ma adama ka'ka'i ka dta mala ina anko ma adama kamen sumu ka bai dan kuma ai ina na baraku basabai chab na barekuma kwa barana bai, na bareku basta kwayinye ku barakanni bai ku 'yaka a nga baima barantane nga barku basau ai kwa barani bai.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 ﻿Ance bam menci se ci yandu ka munchaiye se ci bartau ci barata ya sa'anici ɗalete baya ci balakaya na tasi ka kata me nan ta jegoyi dan nan dalau nanta jes=ƙgo an tukuna sabalƃali nawe ma layya dan cinakau gid gid wannan ne buzarene, buzurune cina waɗi na gasi waɗi hma se na bautasi na e chika donɗata sallah ka ƙa'i dan ci menta sallah nahna ka menbai naka kwayin bai ko waɗi dan kuti ci kultiko ka sika kad taye ciwe dan dan ci kule tuka baiye na cha wuna bai, to dan kuti kulatu ka dusu ''yawan ci yawatansuna kaye danɗa kam na yaci har ka takalmi harka lufaya ka gyale gid na danɗa ci si amman ci tan ka cha kula ta ka dusu baiye na dan ɗa ci bai dan kuti ci kulatu kadusu sosai gam to he cin detu chi kulati ka ladede chi kulatu kkaduta ye he kuma inake cina na wuna ''sauki.